Агар ман қарор қабул кунам, ки тамоми Осиёро пиёда тай намоям, аввал аз ҳама ман нақшаи равшан таҳия мекунам: кадом кишварҳоро мегузарам, обу ҳаво чӣ гуна хоҳад буд ва чӣ қадар вақт лозим мешавад. Ман таҷҳизоти лозимиро омода мекунам. Пойафзоли бароҳат, либоси муҳофизатӣ, хайма, доруворӣ ва ашёҳои аввалиндараҷа.